Malɛzi a tunɛ ni bɛrɛ a tunɛ naforo mi ho tun so oro oma dɛ ho petroli ma ni gazi ma be curulu <hesitation> mu boni mi ma tete mu we nɛ ani tun so a vɛ ma wɛ a wera be cururu